Olõnõs, ku pikäs aos, ku niimuudu iks mitmõs pääväs, sis <hesitation> tulõ kimmähe väikene telk, määnegi magamismatt, <hesitation> magamiskott, soovitavalt määnegi näütüses gaasipliit, <hesitation> värsket vett üteh ja süüki tuus aos ku saq läät.